Am voro ka minne minne tumi da yati shid, min ne tumi min berbi yatishit kina, mon uri kamon ɗo kalau mon uri da vere mon uri mo eren da shimo, mon ti yatishid mon ɗi nungka ne ka lauwe mon uri mon nang nuŋ kwe kane kanak mon nangna te shimo ti yee, sho kakwe a nele kakwe nwa kakwe ɗona nu awiha nena teti yinale mon nang nuŋ kwe nigomo te ti maale te mwa shong nunghi tin yili una ɓakwe mon nen ti bini mon naŋ ne tibini mon ta timon gaa ne mon moya de a nang nunghi ko, mon tanti lue mon nanghe ko ne ti ɓee ya nang mon yi kon da vere mo ɗore kalau nungmo ka ten ve shoka nungkwe a nena lo voro kanak kuma mo u te ti yatishid nwa lua kwe mwa nena koyo nwe ɗona lo ne nu ko nu, nigomo teti male ma ɓaka ɓonne ɓo mon ta yu mon fabi keɓe nuŋ nuŋ nwa jwe shuka pirib mon yilli dit mon nang koyo nungmo gabna dinu te sheke mon shimo Te mon ti yatishid ka shong naa shi nuŋ kwe yu yo yeleko yele ii kateha ilin tamo mowi take ilikwe mo ilin da yatishi yo ɓa mon yilli mwa nuŋ mo ti shimo di nu mo ɓan ɓakwe nu mo ulin kpak ten ti da yatishid shoka nungmo gabna jemonu, <hesitation> ɓwalle mo koyo, ɓwalle kwe kaa ne ɗina nu, te monlo daɓa male mo ɓaka mo wili, ti bini ɓaka ɓe ɓeen ɗi ne na ɗili ti ti tama ne ɓen ka yo nan ywa nena dwili nena kateka wo na tama to shimo ka uli teti ma! le te mwa monwi mwa ane nungkwe mwa mwa ne tumi kwen mo koɓo, shoka a kumile nuŋ a yilli mwa dinu kwen nungka <noise> min uli yatishid da voro kamin ne tumi min min fa tumi nami fek min uli ti yatishit nuŋ ka mare tii bini nuŋ woti ɓe̱e̱ yin ɗore kalau min uli kpak da yatishit shoka lulkaka doshi nungmi kwekoyo, nungmi ten jemi. <noise>